עס איז א לעגאלע אידענטיפיקאציע דאקומענט וואס מען נוצט בעיקר הויפטזעכטלעך ווען מען וויל פארן פון איין לאנד צום צווייטן, דארט שטייט אלע אינפארמאציע איבער דעם מענטש, ווי אזוי די גרעניץ וועכטער קענען האלטן קאנטראל ווער ס'קומט און ווער ס'גייט, צו די מענטש איז אויף זייער רעקארד אלס אן ארנטליכע מענטש.